هذي الحاجة تسرلن لجعلناش معناها? انك تشوف واحد علشان ما تكونش هداك نهار فال مورال تاعك ولا يكون عندك مشاكل العائلية ولا فالخدمة ولا تكون هاد بنادم ما كي الحمدوش هي يعني كي تشوفو باينة بلي الطريق ولا ديال واحد ما شفتوش وتتشاهدوا معناها. ما كاينشي ما توصلوش لهدي لحاجة